أولاً نقوم بوضع الماء المغلي ثم نضع المواد الكيميائية التي تساعد على تذويب الشوائب مثل الكربونات أو حمض الكربون أو مثلاً مادة ال <hesitation> آزوت تستخدم كثيراً في هذه الأمور أو مادة تكون منظفات <hesitation> لينة.